Ñy toetsy ny ñ'andro <shushes> a Siny añe: Misy Ñy toetsy ny ñ'andro sibitorôpikaly no torôpikaly, misy ñy tortsy ny ñ'andro mosôn <shushes> y, misy Ñy toetsy ny ñ'andro kôntinantaly noho manintse, misy Ñy toetsy ny ñ'andro taiga noho.